Flaəga morore, kagolo taflaəl morore tanz <hesitation> go da ɓuɗata a ɓuɗato golo, ɓuɗata golo nago da ghlaga ta, am-ghlagatah golo, ghlagolo am an-ɗa flənə go da ghv-vita, immi hənə mastanə go dah ghlogata ɗəftənə go da ghvifto ŋ ghvaftənə golo nago mdoda kuluf <hesitation> tu immi nago, ngo ɗɗa kuluf ghudumi go da ghva am-ghvafta golo to gufglaɗi ha to ghul morore hisayo, tala to ghuffa lo ŋ ghuftalo shəkanan nago da kokuffala <hesitation> sai vita da tsul ghulaye go da tsata go da puvata tun va tubgha tshalu hiya um tsatagupton nago da futa kadal kadal kadava unda hama ghulange da popo, vita hənə haisa ko ghkana na go da popo, gwe da papata, am papatah golo nago ghul da vəhafta no go ɗa sokoho da mghhga go da voho, ghwe da popo go da fata inna papata la pop dam data kafivinz ko pop ɗa ti vina Innaha ko da tubalki papata ŋ papata golo goda viho go da viho go da viho go da viho go da vəhafta, an sagata golo ŋ vita dodoka manvaya go ka jebe ka danr inji go ka da cuhata, ŋ vita cucuhaka golenge vita munvaye ɗoyoka to vita ɗowayə varata dahda ŋ duda kaka goka hama da futaka uvu munvaga goka dara mata məmə hənata məmə goda kuɓufta, ƙ uɓuftini da puɗakatan, ŋ pulataghənə goka holata, ŋ holotunə, go cuhata ŋ cuhataha goka dasagata goka da pupta, goka də ƙucufta, goka da vihufta nago ka da data, vita ɗowo ka dənə nagoka fafuka timi ma umata dimdiya warka ɓazuka tinaha muva yayo fafaka lmmə hava na go ŋ kuɓufta imməyana goka ɗaɓazata mororena kaya goka da ɓazata warke da fafuka tumukə an fafataka muvə nago luŋ wa əmmə ngane na go da tafasufta ammə. Ŋ puhufta ha mogto laa haha ghunava tsudufta vita ɗowoka ghna, aemata haka ɗowo ghuno daka munŋ vaya, ŋ vita haha ku za suga taka goka kuvufta, goka pughuŋ inamai əmminə, vita ha kuza suga takayo sa ghlavaka munvaya ghane da datah dataze, kunda da ɗələ daka, ŋ vita ɗowaka munvaya da ərdə tagun da ma sare ɗoweyo daka, ŋata munvaye kaka warka ghavata, vita ahh, ɗowe da ghne da innaha nakaka goka da goro ghnava goka puhanta, ghfta da morore goka dadata, ŋ vita ɗowuka da ghne kenan, vita haka ɗowo da ghne ghulnewone goka data munvaye am-vita da ɗili kaka, ŋ vitah haha ɗili daka da dili ŋ vita ha ɗiliwo diliwo goka ghlavata munz nunʒvyə, kagolo todənə kananə dataha, dadaka dələ ghgane goka da cuɗuka tina zafa goka cinciɗata ya ɗələ ta ghn vita haka ɗowo maŋ vaya ngane, go to goka da ərdəda masərə goka da zuta amŋ wta ɗowaka da dələ nghane ghulng. Sha munzvaya todulunz ghlaha golo todu morere, kago lo da hama doda morore ngaɗe golanze amŋ vita ɗowana datanə minŋ vaya, vit ɗowoka tagonŋ majənə haha todul majob ənəm amz vita ɗowoke majəɓənə goha dabaza ta goka nuuf morore ngnanə goka ɓaza ta goka pulunzta, ŋ pulumzataha na goka go da kuzufta goka da jəbe dumz mənjə, go pahaɗata ŋ paha ɗata ngolo, goka sata da mghga go ka da səhufta, lubu ŋda həkudə ŋ dəya, ŋda ɓurghələ ŋ diya kulufka, umnz da dalidəidaya jaɓa goka kulusta goka wosufta kokaka daka nɗa ɗəla kagolo to ɗini majaɓini, amnŋ kuɓufta əmmə goka vunŋ tovə goka fəfta ɗuvumə kulufta timə dumzdiya, goka vita ɗowaka <hesitation> ghnə tsunka dumzdəya, vita ɗowaka ərdə taka ərdə ka kagdo todu majaɓa morwe kanan na koka da kulufta goka da tuɗufka dani tasa goka kuluf asakwa lubuya ghazeh ghulzehe ghulzehe tupuaka tu ghulya hargo ka wusufta daidaiya kagolo ta wasu ghla ha immiyo ghaffa am dataha təmə mamaja ɓa ɓuɓun Ha tosu timəyo, ŋ sutənə timi da ɗanɗanba da ɗandaɓaneɗe haɗe mogo ina zaha nahang tago da maj ɓa ɓaɓurowu ghafta sai goka dadada ka da əmmə mostənəya, goka funta, goka puhata tuvə, amŋ vita dowaka goka hust mŋ inna via, go ka funta ɗaweni əwa dzumŋ ndana, so go nana tukka doko, taɗuɗuko tukuwa kagolo ta manoko manzna kaɗataha na go ka klagata fata thhuɗo, goka fataha thhoɗo papavaka ghuna nago ka kaluŋ <hesitation> inahana goka da dodoj yoka daɗəla thahaza ɓuga sukuɗe tunda thnizalo ghuɓul da thuza ŋ vita ɗowaka thu nvaza daka daneɗe, amŋ vita ɗowaka da masare ta zukw ɗa vaya, vita ɗowaka tago da dəla inahana ta kunkona inahana ko dəlimŋ ɓetə zaɗa da majaɓenɗ, amma majəɓe ne thhovaza majəɓenə vita ɗowaka da wornə dəla thhoboza zuɗa vita kolo warna ɗowaka zuɗa, suma ko ɓeta ta, Ko ɓətə, ko majəɓə thhuzo ko, ma jəɓa ɓuɓure ta zuku da thwaza, ko majaɓə <hesitation> morore tazuko da tuhaza, kasar ko ɗəlewo vita thwaza da zuɗa ɗafaya daraɗaɗə tahanz ləkowo kowo ma tuhza dubo lowo da <hesitation> morore tazako uzinho tuɗulhang morore ɗowohaŋ morere ka ga ɗəɗə ghalamg tazuko, koha ərdiw ko ha konuwaŋ umdəyo tazuko vita ɗa ərdə da dazuko ha ərdə da dazaku, da masare da zukwo ho haha marare ma dazuho ko ha inu dazuko, ha inu ɗamanu kowo, morore gashiya vita haha koɓo kang zuɗa, ko yaɗə jaɓugo flaəno da ghlogo morere koma da ghvo, haha ina da moghuɗo ha yaɗa da garaghvo luɓtana da ghvo, vita jajə ɓugaɗo ɗa ghəvo, va jajə ɓugaghva jeɓe koko jaje ɓuga jobe da, vita jajə inna ghgo to ə ghinumə, əe ina mono wal lahə ɗowe haəna manukunzwo <hesitation> ma ha inna damo gonzyo jeɓe da ghwo, ha ha ma da magətawa. Jebulu da ghva morore, ghunta tu tunda talawo, morore na zuɗa, ha lunz da kolo to zu ghulmgyo, tozu uzinha tozu malha, saida ha ondaida kol ɗowo ghudafini ŋba haba bakam zuɗa ŋ ma yaɗa kham ɗow yo ko əntanə jayio ɗuwe ne kagolo da mankune gwe da kuluf ta, dara ghogoni da əmmə əmmə umnŋədiya ko vhaza tohoɗoka ha ɗa wenuwa, sai da sukweɓe agolo to ghlognə nago ka ɓuduf ɓugo na goka, nago ka ghngo cuwaɗe cuwaɗe cuwaɗe cuwaɗe golo tu puvo, ghvonə gollinze na sai tatuɗaka kuzama da ghavonə, sai go ka tuɗa kuzama, go ɗumo, goka cu-ku elfta kagolo ta ghva muna, va mororə ghgani kənən unaŋ vita haha əmmə, umŋ vita ha immiwa gulliŋ ghulnye ɓoɓomn əmmə, ɓoɓa morore hahaɗə, ɓoɓumnŋ ɓuɓura hahaɗe, umnŋ vita hahaɗə vita ta ghvolo ta muvolo, saboda ɓoɓonŋ da bajani tala.